Amin'izao ley efa maro teknolojia raha mety ampianarana vatantenatsika zao, mila mianatra aloha zany, manao tournoi, raha hanao an'izany kilalao raiky zany, mianatra, manao tournoi, manao recherche mba hanatratraranao an'izay tanjonao zao, manahaky ohatr'izany.